Oyoq kiyimning asosiy qislari <hesitation> quyidagilar <hesitation> ular yuqori qismi ya'ni oyoqni qoplab turuvchi qismi keyin taglik qismi ya'ni oyoq kiyimning ostki qismi va ichki qismi ya'ni oyoqni qulayligi uchun ichki qatlami xisoblanadi va tovon qismi ya'ni oyoqning orqa qismini qoplab quvvatlab turuvchi qismi.